بختار لحظة وصول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، وكيف إنه تغيرت من يثرب إلى المدينة المنورة وكيف احتفى فيه الناس وكيف أقام دولة لم تكن موجودة قبل هجرته إلى المدينة، كيف إنه تغير مجرى التاريخ منذ ذلك اليوم.